सिंपल सलाद छिन, सिंपल सालाद ते ता हम द्वै ते आपा प्लेट मा जन हमुन खीरो सलाद बडोड़ ता खीरा चारो तरफ ते राखी ते वेगा बीच मा योक नींबू काटी ते रख दया योक टमाटर कटी ते रख दया अर योक-द्वी हरी मिर्च कटी ते रख दया ता यु हमा सीमप्ले सलाद ड्रेसिंग वेते बांड जांदू।